Hedi busa ia bau'n na nai lon na. Utun nal ba'uk kal fo, laka so na al kakalun pake en nal. Boma busa ia la bo te nal ulek kal, ma didon nal laka fo al kakalun so na bon tabarisi fa. Ma busa lasik kal so na luma duin nal ta lebe'i fa te lama lasi so na. Fo ala kae ndanda'ek so na, ta labe'i fa.